Bonbon misy karazany roa bonbon: misy ny atao hoe bonbon sotro de bonbon le nonoigna; bonbon misy taboribory maiagna de misy le malemy karaha siligaoma de misy le miaraka am'chocolat malaky mivainga- malaky m- rava.